نفضل اني نكون الشخص الأكثر ذكاءا على اني نكون الأكثر شهره علاش على خاطر بالذكاء نتاعي نجم نكون اكثر شهره بالذماء نتعي نجم <hesitation> نعمل برشه حاجات محلاهم مصاروش وقتها بالذكاء نولد الشهره اما باش نكون انا مشهور من غير ذكاء نحسها ياسر حاجه تعيف ياسر حاجه مهيش معناه ايه ومبعد اش عملت فحياتك